Doƙ, peleu, gbo̱no̱ng, peedou, fuat para mundi pattira pelau pirbidau ƙonvoi, kpummo, area ɗoƙ aree peleu aree gbono̱ng, aree peeɗou aree fuat aree para mundi are pattira peleu aree pirpiɗou aree ƙomvoi, ƙupeleu, ƙupeleu ƙan ɗoƙ. ƙupelew ka peleu ƙupeleu ƙan gbonong ƙupeleu, ƙan peedou ƙupeleu ƙan fwaat kupeleu ƙan para mundi, ƙupeleu kam pattira peleu ƙupeleu ƙan pirpidou, ƙupeleu ƙan ƙamvoi yaaji kunung, ƙan ɗoƙ ƙan peleu, ƙan gbono̱ng ƙan peeɗou ƙan fwaat ƙan para mundi ƙan pattira peleu ƙam pirpiɗou ƙan ƙomvoi, yaaji fuat, ƙanɗok, ƙan peleu ƙan gbonong ƙan peedou ƙan fuat ƙan para mundi kan pattira peleu ƙan pirpiɗou ƙan ƙomvoi. Yaaji para mundi ƙan ɗoƙ ƙan peleu, ƙan gbonong, ƙan peeɗou kan fwaat ƙan pattira mundi ƙan pattira peleu ƙan pirpiɗou ƙan ƙomvoi yaaji patrapelau kan ɗoƙ ƙan peleu, ƙan gbono̱ng ƙan peeɗou ƙan fwaat ƙan para mundi kan pattira pelau kan pirbidau kan convoi Yaaji pirpiɗou kan ɗoƙ, ƙan peleu, ƙam gbono̱ng, ƙam peeɗou, ƙan fwaat, ƙan pattira, mundi ƙam pattira peleu ƙan pirpiɗou, ƙan ƙomvoi, yaaji yaaji ƙomvoi ƙan ɗoƙ, ƙan peleu, ƙan gbono̱ng, kan peeɗou, ƙan fuat, ƙan pattira mandi kan pattira peleu, ƙan pirpiɗou, ƙan ƙomvoi shik ɗoƙ shik.